أعتقد إنه ال- البسه أو الجطوة، لأنه بحس الاعتناء فيها، أكيد مش سهل، ما في أتوقع حيوان أليف، الاهتمام في له سهل، كل حيوان ليه صعوبة في التعامل معاه، بس البسس أحسها كده وناسة وتحب اللعب <hesitation> تحب تحسها- تحس زينا وفي مثلا إذا كنت زعلان أو مضايج تيجي كأنها حاسة فيك كده فأحس إنها بتكون صديق كويس يعني.